Waɗiino woɓɓe sukaaɓe kamɓe tato, <hesitation> derke'en non. Wonnde nyalaande ɓe taskii dow ɓe njahay <hesitation> - ɓe ngaɗay jahaangal ngam ɓe njaha ɓe annda no duuniyaaru wontiri. Ɓe ngurtii kamɓe tato ɓen, ɓe ngaɗi jahaangal ngal. Anniya maɓɓe woni ɓe acca nokkuure walla diiwal to ngonnoo ɓe ndilla wonngal diiwal ngal walla wonnde taƴre nden. Ammaa ɓe ngiɗi njahira koyɗe, ngam arannde ni ɓe ngiɗi ɓe annda no yimɓe nguurirta naa yimɓe ɓe ɓe ummii ɓe tawi tan. Nden no duuniyaaru ndun wontiri bana kooseeje, bana caanɗi, bana ladduɗe, e ko nanndi e non. No ɓe anndiyi waɗki jahaangal ngal ngam gite maɓɓe peera, ɓe annda no duuniyaaru wontiri. Ngam heɓa nonɗum taskanoo ngeendam maɓɓe ɗam ɓe tiitii yeeso. Ngam so haa ɓe anndii no duuniyaaru wontiri, naa duuniyaaru ndu ɓe njooɗi tan. Ɓe annday nonnon ɓe njooɗindirtoo e luttuɓe yimɓe adunaaru. Ka'a kanka woni daliila yahdu maɓɓe ndun ndu ɓe ngaɗi. Boo - ɓe ngaɗii-ndu, ɓe nganci, ɓe ngi'ii, ɓe peerii.